Aran ni to awolan turankoore a anda wakkati haandi a vola Ngam teeŋtino faalaaɗo faandu e jamaa, no waawataa yo toɓɓito ɗiɗi ɗe njettude. To, ko fiiɓtude e heɓde habbanaare huɗoɗe ɗum wakkil ɗiɗo no waɗi, ɗum haɓɓude e cuɓugol ɗum. Kadi, nguurto adɗa so aɗa seeda, teeŋtino hotooɗo njiɗiiɗo wakkila. Ɗuum ena holli ɗe njariiya e wakkila.